أعتقد إن هو صعب إن احنا نعرف بالزبط يعني ، احنا ممكن نعتمد على حواسنا و تجاربنا الشخصية و <hesitation> واعتقادنا إن هو ده تفاعل ملموس و حقيقي لكن صعب إن احنا نعرف ، لكن بغض النظر هو حقيقي ولا مش حقيقي ، احنا كده كده عايشين أو متواجدين فيه ، ف هي مش فارقه